الحيوانات الغريبة اللي شفتها شفتها في حديقة الحيوانات. شفت طيور غريبة لاول مرة اشوفها وما اعرفها. كمان شفت حيوانات غريبة. وكان اغرب حيوان شفته لاول مرة في حياتي هو الظبي.